Duniyee maat uju urooŋ jaat nurook injé noom mama burooŋ mat irook émirémé. Aw békaan waaf ufaak, nurok waaf wawu nakan kaan wo jak tang togéné waaf wawu ukanut wo jak parce que babé oli aan, ala aan akanut parfait, akanut complet, aw bérok nukankaan jak tang togéné ukanut jak après no nubil mé ga regretté. Babu ujut ulako bakanut émiréma, mat uju baju, aw békaan tout ufaak nurok émiréma ni kanéén ma émiréma nikanéén ma.